ازا فقد <hesitation> طلابي انتباههم سابدأ بتغيير اسلوب التدريس. اولا ساطرح سؤالا مثيرا او تحديا مرتبطا بالموضوع ،لجزب انتباههم <hesitation> مثلا <hesitation> يمكنني شرح مسابقة سريعة او لعبة تعليمية لتشجيع المشاركة، ساستخدم ايضا الوسائط المتعددة مسل الفيديوهات او الصور، لجعل الدرس اكثر تفاعلا، بالاضافة الى ساشجع ان النقاشات الصغيرة بين الطلاب حول الموضوع مما يعزز تفاعلهم، اخيرا ساكون حذرا من ملاحزة ردود افعالهم واعجل من اسلوبي وفقا لزلك، لان اطفاء بعض الانتباهات تكون مهمة جدا لهم.